Wor newzeland wor inama dima inama dima kunne inama hida wol kas jiru inaman kun kulli dig isa toko adado arera ababeyoa inama kulli wolum kasa inama wot gudetee inama kunne guda wolfeda ajili ishi foni woljabesite mara guda won guda ufira dorgati faa kulii ufira dogortii.